Ware wu wiine wu kamakan chiye n nan yong kumme, kan ni kila ni dada niyim ni ki to niye nanba niye n kwama ane tu wuka niwe ayo nimine kadawu dine kin kamani du akan balang dine kadawu we a lol kitulewu ni yiko ama fatun ti kinin ni yinu niwu a wuwe a be lo ki̱n yo be lokinekini kin chabtutu a kin nan di ki kina yiko kin ne kila dikiru ka sweduwe ka swedu kini ni chi- chima fatun warewu, yina kina chakkuku, ka titile chi tutu ti a kab kin ka mwani te yo kumme kin ngak keru yunu mun mwa suuk kine mwa kab fatu kine mu churedu mudang du muko kano du Kun wu ki dunwule, mwan dang chiwu kin ki dun di te kamun mwa kuu tikite dine kada kan yo swelemu be kiyidu ko nuyi yanaa kun kan medu ka kuu chituwe mwa nemwa medu mwa kudi yinu ngak keru we kichitu ma tin, nan a yo mun ma mila kadatu yinu kine be ni ya tungetinimu a fwa numine ko wuka benunge wu n kin ane ni we n ke bwe kine ka kin a yika terenge ka kila lo sen ane ni ka maka kin nananguwe aya we a lo wu kini kadawu kina sub chidadu ware baninge n kin ka kichire kifwe ba chamu ki tidu yakichamu kin dubadu we fiko we ka kilade We kiyadu, cham bubu nibu kwaa, yinu chitta bwaa banunge ayi kano di kin wure niwu ki makimi nanange yange tebunge ware kine bunni kong yinu ti̱neng aya ko kin ki badu kaan swan ni wu kima kimin nanangkike ayo we yaki̱seng nan kima memi ki n kwadu ki yodenge a yikatu tereng yo kin kayika terengu we diti n kin ki̱ twayedu n sem yinu ditiyi kina yo ko kibadu kan swan niwu ki kwakimu chaamu ki yoda kiyoda ya kisenge ayi we nang kina chir tereng ayiwe, ka kiladi ki sii ke be ki kideng niwu ki kwakimu chaame, yinu ti̱ti̱ne a kilawe kini ki sii kin ka yo we nirkinu ka kilamune lo be ka dang wure niko wu kikwakimin chaame ka kiyonge? A kilawe a be niyu kikwa chaamu a nang kada chiware a longe ayi kan ayi ko muna ni mu mami nananga? yinu kadawu a yi ko n ki̱n, kada wu ane chituwu wu a yi benuke ta n kin ki bunkinu dine ka kin a yika terenge kin kiladu be ki ma nanang kiku kila kimin du la ka mwenge kin ka dwedu ka kwaki chaamang yo fere diye nibu ki kwa chaama ner ane yiinginitiwe yinu yo gigange ti̱n ale nibu ki kwa chaamu kini nebiyu kinu neru nibu ki man nanangu diinu nu madu kale mwan fwe ba chaamu mwan kwadu mwan kurtidu we kale yinang ka lweng chinang ti chantinu nan chitu ayo kada yiko ki̱n ki bunkini nan chitta ayo.

Nan chitu ayo miyidi miko tanka kin aleyin yinu tintine kurnge n kin ale chitta ayon fwa yami we dur kurnge tu n kin ka ma maka kiku we a balenguki we baleng ti dabangu ka mwa tuu mwe ka mwan da̱n beseng ka mwa da̱ng tittile chiye kwang kin kima nanang we a balengang yinu tittine ma fwati yam wenga duur yibbe, yibben kin kima makakiku nin makakiku yibbe kima dai nan, we lo ka kinu chaa ka sii da tin ka bunnu ne aya ki kima makakiku kida̱ng ti wiko. A titibaa ka mayiwune kwada ko tin, <noise> ni kung timu kin finu ma kung time ki letu chattitu kaan danang, yinu ma fwatu yamu we a dur kwanonu kwanu n kin nawu, ku kur lo yinu kin a yo bi yii sungi ka mu suk kine mun kaddi kini bwakwalange dine chittu kwang ton mwan yoditu ki dik ti kana yii makaku n kimakadang nang <noise> ka tikanchi titirititu a bwanni we ni tak kini nu mii kinun mu mati tikitikin yinu kwada ko mu kunti timukin kile tu chittu sii tin yiko nang ka fwamina kwanang yinu tikanchi tu ma tabu we a yibetu nang. <noise> Nang ma me n fwandang ka chi titti titu a bwane wenge kun kituru kinma ki da̱ng da̱ki̱ki ki diwang, kiki mwang kuru miko mwun nayang yama ya wure wuka tunu wengw, a riye mu lede? aya ka mun kini yibbe we lo mun tadu, kan tak be ki tirmin di siin dikinu, yinu tintine we a yikayu be ti nai, yi ne ma mwedu ma yala chidu aya naba diye kin nanmi ayo we chiye ka nau wuwule namme, kinin kikang nanang ki made ka nan wule kiswiye nan chutu ayo n kwama ake nidadu ware ti kinu chitu amawe ni amate chi keng amani a kangu balan yinu muma diyalu. We a niyu kini ki swi ki̱n a kuu, ka yada ka kayo yibbe ka kwanne, ka siye, ka tanka, ayo dine ka tur kimi disin wukane ki̱dii ake da yiduwe ko ka bubbuke bwiye ake da yiduye ada̱duwe ko ti̱tti ka kwa̱mmayi kaka kwa̱mmane a ki sii wu ki̱n ka makanmune we yo we a tikurenmu ti yiko yinun bannu mayi nimu duyenga a neru miko n ke ti̱tile chi titu mwa yodu ka kam mi ditu ma medu ma yo kada ka bwamindu mwa yo sii ka bwadu mwa yo kwanung ka bwadu ka tanka ka bwadu a fwidu bwimwi we wiitiwe kang wiitiwenge a tammin beng wii kang, ka wii kange mun ta̱ng tikanchi da̱ng titu muna no mwa yobu kin wetu mwan da̱ntu ti̱kitu ka tuya wu ta kekang ware mwan biti̱tuduwe ti̱kitu. Dine ke ma amakan, yokake, kedu fwi- fwidimiye, yinu tintine kanan titile chi tama di te yo ti nirwe muko ka mun ni ka maka mune yo nu mune ka mun kan ma ka mune bwesimu me ka bubu a kwata dimweneme dine ka nan titile chi titi a kab chi yo ki fwalenyite a tat buye koka makaka mune kama nibu nwabwen bubu n chi waremu.